कुइ फेक मनैं अपना घरे कुत्‍ता पल्ले रहतियाँ तौ ओइनन खाना, पिना दहतियाँ । स्याहार, सुसार करतियाँ, रेखदेख करतियाँ आउ ओइनन कुछ हुइजिता कहलेतिति यानिकि कुछ दुख बेमार हुइजिता कहलेतिति ओइनन दबा, बिरुवा फेकुन करैतियाँ । मनैंभर अपना पालल कुत्‍ता भरिन खास करके अपना लरका, बच्चा कैसा माया करतियाँ । अइसने करके मनैंकेल कुत्‍ताभरिन माया करतियाँ, स्‍नेह करतियाँ कहना बात नाइ हे । कुत्‍ताभर फेक अपना अपने आप ओहके माया करैया भरिन चिन्हले रखैतियाँ, ओइने फेक अपना मालिकभरिन माया करतियाँ । खास करके ओइने अपना मालिकभरिन तिर लुरघुस, लुरघुस करके, आगे पाछे नेंगके, चाटके नरम स्वर लैके भुँकके मालिकके पाछे पाछे करके माया दिखैतियाँ । अत्तेकेल नाइ कुत्‍ताभरिन जेहका घर पालल है ओइनन घरतिति दुर जाके छोड इबो तभु फेक ओइने सुँघत सुँघत अपना मालिकके घर पता लगा लेहतियाँ आउ हुँवाँ आइजितियाँ । यहके ति का कहे सिक्जिता कहलेति कुत्‍ताभर फेक अपना मालिकभरिन माया करतियाँ, ओइन उप्पर स्‍नेह जतैतियाँ मुल ओइने अनबोला पस होइल कारण तिति ओइन माया जतैना, ओइन स्‍नेह जतैना तरिकाभर फरक रहता ।